No tuu om tavalidsõlt eelektriga ühendet ja tavalidsõlt om sääl kas kolm vai neli säänest tsiiba. Tsiivaq olõ-õi täpselt lae vai sainaga paralleelseq, vaid ommaq väikese nuka all.